Naa dawa aaku gaaɗa aa cima aashirr gaanai don naa ɗəbdun naa dlama naa be mii nancu naa kutli ga. Dək be jaa jaa naa damuwa naa atu aa dlaman gara, shi yasa aaku ka dawa tun ii aaman aa ɗin gara zəgər shirin kaa bi naa cima dii ci ashirr ci.